Si to parik na anguai si uli angan ani pongua na pok si keve taun aungos. Si man na angan a asukang ta kau si keve taun aungos, parik na angkuai si na maramarak ni kuli angan ani kain pok asukang si keve taon aungos. Na asukang ta kau ve ngavia si keve taun aongos parik ka angkuai si na uli maramarak ta na uli angan nia using <noise> kag to parik ka angkuai si ka roron ni kuli angan ani sikei palau a pok si keve taun.